Ny fomba fiarovan-tegnan'ny sôkina na trandraka de i raha antehezan'zare maragnidragnitry regny kaofa taitry zareo to de midranidrany tegna midranidrany izy igny de sarotro be aminao zegny le hanambotra azy de matetiky koa zare regny <hesitation> mizôhotro kô mbola tany marignindriny <hesitation> tany fogna agnantognanao azy de mbola possible afaka izy satria izy mizôzotry malaka ta- mak- manakatra jusk'amy tany e de mbôla afaka milefa.